غواګانې او وزې هم خپل څښتنان یا تربیه کوونکي پیزني، ا په لیدلو سره یې ا د هغوی لپاره خاص حرکات او اوازونه وباسي او همدارنګه د هغوی خواته په ورتګ سره اظهار د مینې کوي.